بحب المكالمات احلى بكتير من المحادثات وده طبعا علشان المكالمات بنقدر نسمع بعض ، بنقدر نحس ببعض ، نعرف أًصوات بعض ، اذا كنا فعلا مبسوطين ولا لا ، ممكن في المحادثات يحصل كلام بس مش حقيقي لكن المكالمات احسن وفكرة ادفى بكتير